Wa ka̱ nlomu ata nəm akəri mminang va̱ ta á mi akəri onəm matmat, so ivəngva̱ nri á me mi m ɓa nyang kaá̱ mi ka̱ rashi ìkangkang mi te uwa ka̱ ndər mi pa̱ kpaktak wa lura ka̱ mi ɓa chu nda ta̱ te, ndəngchi ka̱kul apu, ka̱kul anung mi. i va̱ n sat nda ta̱ te wa wa upo mi wa ká̱ mi ko nde ke a yà ká̱ irirì ka̱t, te unang mi ka̱m atak nsat ta chit ká̱ nna uwa ka̱ nnənəm á mi har nda ta̱, i va̱ i ɗak i wa atarok kang ka̱ ashe arayuwa mi wa nva̱ mi là nnap ta̱ te, unang mi uwa sat mi har nda ta̱ te uwa ka̱ anung sat á mi ko, te nrəng pa̱ ka̱ mbin ta̱ pa̱ kpaktak te yà ka̱ nva̱ng inan te yà opo mi, upo yà ka̱t amma unang wa yà, unang uwa ka̱ nlura ká̱ mi, so ndər unang wa ka̱ nda ta̱ te wa ndər ji ko udango a ji ko udanggo ji ka̱ atak mi te aji ko udanggo ji kuma a ɗyang nnap nnəm á mi, a ɗyang ntəm itarok á mi, a ɗyang ntəm ko onəmləbər á mi i va̱ nna nɗəngchi na ko pa̱ makmak va̱ nna nak mi dər na ji udanggo te iya̱m iro ya ji ntəm nzəng ka̱t atəm ntəm nzəng ka̱ onəm te, a ɗyang ayada va̱ á mi ɓu təm ká̱ onəm, a ɗyang ayada va̱ a̱ mi ɓu là nnap ka̱ onəm, á ɗyang a yada va̱ á ɓu təm ka̱ ashe onəm, nranggang adendi nranggang pa̱ makmak n ga oga atak pa̱ makmak uwa nyam á mi, ɓu ga te ɓu ya iya̱m onəm ka̱ nnənəm te ɓu nəm te ɓu təm ká̱ oza̱ ka̱ ikangkang. so nyà ka̱ ntəm onəm ka̱ nɗaktak ka̱t, ka̱ yà pa̱ uwa ɗyang á mi ka̱t wa va̱ nranggang n ga̱ɓa̱n oga atak pa̱ ɗongɗong te ka̱ iya ka̱ ntəm ko onəm ka̱t. amma ka̱kul nɗyang va uza̱ ɗyang Te á nak mi nda ta̱ a ɗyang á mi kpa ayada ɓu ka̱m ucha, yada va ɓu təm ka̱ ucha kuma asa̱l- wu va̱ mi pat ko ká̱ nzhi mi kang ka̱ nwor mi ka̱ nləlà mi te, uwa ka̱ nka̱mshi va̱ nda ta̱, iya̱m ǹyang nda ta̱ atak opo mi a wong ká̱ mi ko ayam á mi kpaktak har ɓa nyang nchu har nda ta̱ nna mma mi nɗər nzhi i ko te unang mi opo mi na mi là ta̱ pa̱, oma n ɗər na ká̱ dareje ka̱ ava̱ng inan a le anəm, unəm uro ya kat sai oma, ka̱kul oma yang mi ta̱ n yang iya̱m va̱ ka̱ nda ta̱ á oma ka̱t te ka̱ n yà iya̱m va̱ ka̱ nda ta̱ ka̱t, oma ka̱t ma, mmami ka̱ iya ka̱ ntəm nda pa̱ mmami ka̱ nlà nnap pa̱ ga innəna̱n va ta oza̱ mi nna kpang nriri ta̱ va̱ oza̱ ka̱ nnənəm á ko aga i va̱ mmami ka̱ là aga jiwo onəm matmat te uza̱ nyam á mi nyam, so nɗəngchi byet pa̱ makmak a yada va̱ opo mi ka̱ unang mi oza̱ uza̱ lura lura ka̱ mi har m ɓa chu alokachi wa ava̱ng ta̱ á te oma ta, a yà pa̱ inan ka̱t te oma unəm uro yà ji oza̱ ka̱t unəm uro yà ji upo mi ka̱t. Kuma ka̱ mbin yi ngwan yi va̱ mmayi ko pa̱ chichat te, unang mi duk i va o nəm kang oza̱ iya ilyen ka̱t te oza̱ i là á ɓu pa̱ u ga u là onəm ta pe U là onəm ta pe mi ga pe mi chen pe, ntəm matmat mma yà pa̱ nna, mma nəm pe te mi ya ikangkang te n ya uza̱ ka̱ nka̱mshi kpa mmayi va̱ owuwan va̱ ka̱ ngwa mma yà nzəng ká̱ oza̱ mma ku chit mma re na kuma uwa ka̱ na ichen kuma mma ka̱ nka̱m ichichen te ka̱ na ka̱ m ɓa ka̱ ngga mpyal ntəm, masamam ocha ovan va̱ mbwabwan mbwabwan oma̱ro va̱ i ka̱m te mi nyam oza̱ pa̱ mi təm pe mi təm pe te ka̱ angwa yi masamam atak va̱ ma yi ká̱ mi yi ntətəm ngwan ta te, uwa ká̱ nka̱mshi te yada va ta na uva̱ nyam ka̱mshi ayam ngga mpyal á yi ka̱ ntəm mbin ka̱ ntəm nzəng ko owan onəm kuma nna i ka̱mshi á. So unang mi unəm uro yà lyam na ká̱ opo mi, mi là pa̱ uro yà lyam, va̱ n ya pa̱ ka̱ rayuwa mi va̱ nfe chichang lyam na ka̱t á na kuma oma ta mmami ka̱ ɗa̱r nkam ko wa anung mmami ka̱ nɗa̱r nkam ko nchal pa̱ inan á na irirì igbá̱ngba̱ng á na mma na uza̱ a chigaba mmayi va̱ i ɗyang ka̱ ìzəzər te i ɓa i ɗyang ovan o ji yi kpa na oza̱ a ɓa a ka̱m a nəm nfani ko, so ɓu na aderaje upo ɓu ká̱ unang ɓu kpak nnap nnəm oza̱ ɓu fe ichen va̱ oza̱ i là ɓu nəm inok ko ka̱kul utarok là pa̱ iya̱m va̱ unəmgbak təm ka̱ mbin ká̱ ijili ká̱ a ya te ko u kyen apal te ɓu ya ka̱t.